أول شي لازم أتحجج من الأجهزة وأتأكد أن المودم والراوتر شغالين، وأعيد تشغيلهم، بعدين أشيك على الكابلات إذا كانت موصولة بشكل جيد أو فيها أي انجطاع، وبعدين أتصل بمزود الخدمة أتأكد من عدم وجود مشكلة في الشبكة، بعد كل هذا، إذا ما زال فيه مشكلة، يمكن أراجع الإعدادات.